Tangiq ommaq ka iks peris ägedaq as'aq. A mitte nuuq massinaq, vaid naaq, minkagaq saa egäsugutsit näütüses naklu vällä tõmmataq. Et tuu om iks ka tähtsä, selle et mis sis saa, kui sa võlsskotussõhe tuu nagla lüüt?